अगर मोये अपने पड़ोसी ते रात के समय शोर कम करने के लिए कहना पड़े, तो मैं इस तरह विनम्रता से बात करुंगा। राम राम, मुझे खेद है कि लेकिन रात को इतनी तेज शोर ना मचाए। थोड़ा कम कर ले कृपया, आप शोर कम कर सकत हैं ताकि मैं आराम करने के कारण मा कोई दिक्कत ना हो। यहाँ विनम्रता और समझदारी से कहा गया अनुरोध है, जो दोनों पक्षों में आराम को ध्यान में रखूंगा।